Pues totoztin kichiwah in in nidoh neh nikihtowa ik in ika intenpitzin, aha porque kemanian tikihtos kikuitiwih sakatl, kowtzitzintih kisasaka, pero nochi ika itempitzitziwah, pues neh nikihtowa igual ya son dios ihkon okintlali ihkn makimochiwikan in innidohtzin ke. Pues tototzitzintih kemin axkan nekan sintli owawak, ompa kemanian kinkalakitiweh kan totomochtl, ompa kichiwah in nidohtzin, osi tlamo nekahki ich xiwyoh, o asta kemanian kemah ich tlali kinchiwa, pero igual kitah ik kan tlawehkapan, yeh kichiwa para amo makinmitilikan intekuistzitziwan. Porque tlamo igual kintlamochiliah intekuiswan, o cuando kemin axkan kemih nimechilia ich miloh, kemin axkan mirtlatlaxawah, tos kintlamotlah intekuistzitzintih, pues kemian kinkuah kuwameh, o asmakeh nigual kinkuah tekuistzitzintih, pues neh okachi nechpaktia tlen tucanes, pues neh nechpaktia porque nikita kualtzitzintih color, iwan nekan tlakuika iwan kipiah inpiko weyi, pues nikan nes kateh asta por san martín onkateh tucanes, porque tehwan ompa otitlatekiah ompa otikinmitayah panowah, o loromeh igual ompa tikinmikta panowah tzahtzitiwih. <noise>